Kɨresaa pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ puu yurǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ puu gurǝ ǝ fɨ o puu lä akʊnɩkʊnɩ ǝ fɨ o puu lä asiɛŋyǝ.